Paise bajoreta <noise> jou vae jaeko jokuae elestan <noise> jei superetavae kua <noise> oipota jei cazuela machacada <noise> yayapo churegui jare pure oe yandeve yamboyea mantequilla ndie <noise> neche añoguereta oyojo kaovireta ndie